Tëtäguasu Marueco guinoi mopeti ara mediterraneo kua ipuere ndipo oyoavi omboipi pañandepo mokoi grado centígrado ndive iroi arape jaema ojo ovae mokoipa pandepo grado centígrado iviakurape guinoi mopeti ara jaeko oajaeteye jakuvo <noise> ipuere oupiti opaete arasa erei jaema amovece oajaetevi supeguareta irundipa grado centígrado jaeko pituyave jaema mbaetimavi arakuno jokope pituyaerupi jaeko <noise> iroija kavi